Homo fuu ana jogiiri no faamiri aduna. <hesitation> Miin e hoore an kaa so miɗe selli tan, miɗe heɓi cellal an, <hesitation> miɗe heɓa kaalisi ko nafata kan ko mi ñaamata. Mi wiyan min kaa nguurndan lobban kaa anni. Sabi fey so a won kaalisi, so a walaa hakkille baaliiɗo, a torloto. Tawii a walaa cellal du, ɗun duu torlan kan non.